Ome, Argentina es el paraísu dela carni. Pallí pala Pampa tienin tolas vacas del mundu. I l'arti que tienin hiziendu la carni. Porque pueis tenel carni güena peru alogu no tenel arti hiziendu la esparrilla. Le tienin cogíu el puntu i le tienin el moji esti del... chimichurri. I tola ereá gastronómica d'Italia i d'España. Los argentinus que conoçu pos s'avían mu bien ena cozina.